Xi chine xi 'ñu tsuana an ja kui kandu tjio kjo kui te tjiokua tjémañu tsjuana nga te tjio nde kuacha tsjuana kandu bakáa tanga ninda'e ninda tutano'e xi tsjuana nga- nga ninda kui kandu tjiosa ja- ja mindama tjun tjio tu mí tjio xi kisakuña tsa tjio- tjio jmákua tjio a tjio tiabaku a tjio tenguayakakua tu míni tjio kuinga nga ninda kui kandúu mana nindá kui iji b'endare xuti'e jña'e tsju'e kuinga nixúre ndifa- nixure ndifa ku k'ia chanijin tjio nga je tjixú ndifa jun kuinga minchyare tsjuatin tsjuatjinre naxa Nga ja kixinchyare naxa ku ja tji xú ku chuyatsere nga chjan kuinga nga ja kichjan ja tixúkuajande kjia minchyare ndiajun kui xi tu xi chan chuineju tuxi tsjuare sijen kui ndiajun nga ninda kui kandu kandu tion tsure xutaña tjin xuta xi- xi xiné b'etinguire ku tsjuajina nga kuacha xi 'ñu tsjuana'an ja kui kandu tjio ton kuinga nga ja b'eyare yajóñá kjo ngu tusan chine sijensijen ku kjo niñu ndsañá tuxi chan bakinre nga kuacha ku nde kuacha tsjuana kui te tjio kuinga xi tejiongasa xka isu minchyitsjaere xka isu michyitsjaere nga ja kisakuña kui xka isúu ja jatjiandaña ja kutsje tjioña jakichaya- ja ichayaña kuinga nga ja nindá Ja nachandi'í nindajo kui najmi ngu kicha lamina ña'a nitja xi ku k'ia minchyasunre ndesu tanga'ae ndesu tanga'ae ninda b'endare k'ia tanga nga ninda ku nga ja tjinindaya nde kuacha ni- nichjan nitja ijin jña xkuen jñasuse- jñasuse kuinga nga ja kinichjan kuinga nde 'yuni kui jña kjin jña kuas'eña tuxi tsjua ch' nda chine kjin jña minchyare tsa nguxi basen kuarto tsa ngu kuarto jña xkuen nga ja kich nga ja kichjan kui najmi kjia 'yuju ijin k'ia tibat'kue tiba t'kue b'eya kuinga kjo chitkáa 'yujuni ja ki'yu chanchan kixikixi kin'atsjé kui ijin tjiuña k'ia minchyare kui jax'uu tsa nuju ún-ún jun na'ñu jaxúu minchyare Nga ja ki kuacha kinika k'ia nikatjijin kui jña kjo naxa'e minchyare nga ja kumakuajande nga ja tjiandaña kui- kui tjiuña kjia chjabe xka isu nde kuacha nichjan nichjan xka isuya ngajin di'i fa'ajin nikja'ajin tuxi chjan kui xka nga ja kichjan kui xka kjia nga tuxi tsjua yajo'e nga b'ete k'ia b'endusúnni kui tjio xi tjian ndaña k'ia b'endusun ku k'ia nde minchyasunre ngayaya k'ia minchyasunre kui jña xi kik'endaña nga ja kik'endaña kui najmíi kuinga ijin jaskan b'eténí fakajó nguije tuxi chanchan ngas'ekajó kuinga ja tjiandáña ndesu tanga'e kjo nitjaña k'ia b'e nikatjiajun chanchan ba'éjikjua nga bitjungui ndifa'e tuxi chan chján tuxi chan chine nga je ti- nga jakik'ekajóña nga ja kik'eteña kjia b'esunni k'ia jma tjian Nachandi'i k'ia ngasun ndesu ndesu kicha ndesu tanga'ae kuinga kui sue'e kui tanga'ae ndesu tanga'ae kui xi tsichjanni kui nga chuyare ngu ura ngu ura basen janda nga chjan kui tjio kuinga nga ja kuma nga ja kichjan asuasu chinéní nguisaji tsanga ngu niñu- niñu ndsaña asuasuya kuacha ngajni nga chinejni temañu tsjuana kui kandu- kandu tjio kjo kui te tjio kuitse xi kuacha xiyajnu nga kjien'a tjeñu tsjuana kjien'a ja kui tjio kjo te'e kjo kandu'e kuixi xiyajnu